O'zbekistonda futbol va kurash eng mashhur sport turlari hisoblanadi. Ko'pchilik boks musobaqalarini ham qiziqish bilan kuzatadi. Shu bilan birga, tennis va gimnastika ham ko‘plab muxlislarga ega.